Karazagna asa ndraiky zegny misy ny mamboly, misy ny mivarotro, ny manjaitry, de misy mpandrafitra, de misy mpanety koa le manala volondôha regny de misy dokotaira, infirmier, de rasazy mampiteraka regny de misy ny ingeniaira de misy koa ny pilote.